<hesitation> Fagnazavana makasiky ny fanamenam-bolo, a fanamenam-bolo brôsina matetika rabezina i brôsina io fa ampiasain'ny ologno amin'ny amin'ny famainam-bolo amin'ny salon de coiffure, de izy io zany hoe volo avy sasana de megniny de igny amizay fomba famegna- fomba famegnana raha zany hoe soit izy sontoniny soit izy de tsofon'ny rivotro.